<hesitation> Ho behia dɛ ebenya ayɛnkfo papa <noise> kakraa bi sɛ kor mpo a oye. Osiandɛ nyimpa ɛtse ase na enyim obi a - ewɔ obi a ɔtse w'ase ɔboa onyim wo a ɔboa. Biibi nyi a dɛm nyimpa no bɛtaa w'ekyir. Ma ɔyɛ suro wɔ ho nye dɛ mpɛn pii bohu dɛ nyimpa no adan ne ho na oeyi nyanko kor eyi kor ama naaso sɛ obia wɔ adwen papa wɔ ne nyanko ho a ɔboa. Wɔnndɔɔso a ahokyer mu mpo a oyi tum boa oyi. Wɔyɛ yie a oyi per dɛ oyi so bɛyɛ yie <noise> wɔtwe hɔn ho ekɔ enyim ntsi emi mususu dɛ eno bɔboa asen dɛ ewɔ <noise> nkorɔfo a inyim hɔn bebree wɔ wo nkyɛn. Dɛm nkorɔfo no hɔn so wɔyɛ binom hɔn anyankofo mapa ntsi sɛ ehia hɔn na w'anyankofo hia hɔn a wɔbɛgya wo hɔ akɔ akɔboa hɔn anyankofo no.